هفضل ان انا اتكلم مع نفسي في المستقبل عشان اتطمن واعرف هو انا وصلت للي انا عايزاه ولا مش هوصل طب انا هعاني ولا مش هعاني طب <hesitation> كل حاجة اتمنيتها اتحققت ولا لا طب لقيت شريك حياة كويس ولا لا لقيت وظيفة كويسة ولا لا <hesitation> عيشت سعيدة وفي أمان ولا لا كل دي حاجات انا عايزة اعرفها.